Rashiani won birii kabdie akii won durani fa ishini won duranit amine bere ishin jirtu amine bere ishin getu bere gudio dini ishiani dini gudio kabdi ishin won ishian olkodos kristianiti bezetin empire irra fuute aminen dumi ishini amine sirkali ishia itbeekeni taa lila nguvu kabdu familinen lila faan jirti won familianen iyo heshima iyo sagalenen taa ishia kabdie kavasiv iyo vodka faa won sun kulin taa ishia